To, Nooni izey kaŋ yaŋ goono iri se nduɲɲa ra, nga mo ayga ba ay ma ci araŋ se haŋ kaŋ ay ga bay. Araŋ di Noori, Noori kaŋ ga boro nama i kayna biyo din, Noori no ga boro nama kuma boro ma maa doori, iri gonda Dan, iri gonda Murmure yaŋ. Dan da Murmure yaŋ nidi i kulu nidi wadin kulu i ga boro nama no, araŋ di ir gonda nooya. To Gondi bumbo nga no; Gondi araŋ di mate kaŋ a goo da araŋ ga Gondi bay nga mo Nooni yaŋ no kaŋ goo nduɲɲa ra. Iri gonda Ham ɲuutu yaŋ; Ham ɲuutu no kaci waŋ kaŋ ga te saaji ra tuuri ɲaŋey din ga, ngey no da Ciraga yaŋ kulu Ham ɲuutu yaŋ no. Sannan ir gonda Haw londi; Haw londi mo araŋ bay aga boro nama no. Bimbili bimbili mo nga no ga Fu cina Fu ga wala hay fo ga kulu kaŋ ga a du aga Fu cina; to Bimbili nooya. Sannan kuma ir gonda Murmura; Murmura mo araŋ bay ce baano yaŋ no ase ganda kaŋ aga dira nda Murmura nooya iri gonda wadin nga mo aga boro nama no d'a du bora kulu aga boro nama nooya. Ay ci araŋ se Dolli yaŋ kulu ngey day nooya Dolli. Araŋ bay haŋ kaŋ se i ga ne Dolli? Dolli kaci waŋ kaŋ ga goro Taaci ra din. To Dolli da naŋ kaŋ a goo Taaci ra nga no a gan te.